Kīnau a san san ake yau kinau rí awumú mmeí rí ba meí daun kimu amma jena jana dwak ake funí-kau maí rí n d’əg maré ane ʒəḍ ayaú gbamá wuí drí i ma dwak n vak avaú rəg ré wuru n vak kurumám rəg n waí taú wii dri janá mmeí, taú wií dri wá mmú, taú wii drí mmí, n má waí bú dáun a sə shə rəg dōd daun áʒ’əngh ake bəg kiní ní jiri kaí máng tak nəm pe-pe n tek kapʒeu mare kaí a ʒək b’ai ʒək n ʒak rəg hūn bùjiú rí, n rəg hūn by aú rí, n rəg hūn bəg b’ənu rí, n rəg hūn bəg-ʒəru rí á khuní a rəg dwak ake funí k’aí n dwak bəg drí shab-í nəm. Ayaú drí shab-í ke a baú wa-hn ʒəm kú fád bəg bá-jana janá máng. Drí wá wú mà dōd máy rí kú ma dáng wú whəin drí dōd máng. A rəg kád ku drí wú dōd hā-ak’ai sə wō rē? Á rəg fak né re? Mbəna má rəg wúd kō ri ake bəgkini, kú dáng rəg yí wú, wii dri má rəg taú ri, má sə na ake səin kú dáng ri yú, baú wah-n kap-ʒəu maré k’aí kú rəg shaná-dí khii Kap-ʒəu maré m’ai rəg, b’aí, wí bəgki-ni kap-ʒəu maré k’aí rəg. B’aú wah-n akán t’əp yeí, ku dwák ake funí k’anu wú ri bəg-ʒəu-n tāt kú wú ávák bá yeí máng nángh dwak rəg bəg wui drī shab-ī nəm. Bá dōd mme ake funi k’aí mmá dwak rəg ré wúrú n weí máré ané dwak rəg ayaú atáú. Adəna-yeí asá n rəg fàk dod-rī, jiri kaí máng mmeí wunō mma ʒəd maré khinaú kəhn aké k’au mmí rí n rəg bān n rəg waí funì k’au, mma waí funi k’au rəg, n rəg kár bō tan-wharu. Mma kād rəg tana-whárú n waí be a bəg rəg sá bujiú yeí. Bujiú ma sɛyeí, hwa-í mmí tak nəm ʒak-ʒak. Sō hūhwāb aké k’aú mmi rí n wai rəg yí bujiú a ma vūn rəg kāp-ʒəu wā-mmī bu bəg wūn-ʒá mmú a hwaí rəg bá rəg sá būjiú aré funi k’au ké rí jiri-kai máng m ʒəm bú asəní pani mmā yá nye shi ná be-ʒəun rí n rəg ngha-awu̇nú í bəg bá jaú mmí hō rí n rəg ʒən-aʒənu, n rəg fak dōdr n rəg vən-vənu, n dāp-mmi bú yín bujiú ba ak’aí máng. Bá sə shá kánhini mmi mang. Maré wunō kōn ake funi shūmén amā dā kú bú n dáng kú bujiu ba ak’a mang rəg baí kú bəgkini. Mma dwak n waí funí k’au tāk rəg nəm ʒak-ʒak bəg ʒəd d’əg ayaú <hesitation> e g err gbama wuī drī rī, bújiú sə ra yeí bā shə rəg ʒan mmí taí-n ake bəgkini nəm shin-nám máng. A d’əna yeí mmá dwak a rəg ya kínāú dōdrí – dōdri bəg rəg pēn rē mma. Dōdrí rəg pēn mmi ha-hn sō hwūb rəg dod mmú n rəg daing bəg ma-né í mák na asārá i ya ‘ye wai jánáʒa yi bá sə bo dā. To yaú a n rəg ya daún n ʒəm jirí noí, nʒəm b’əm jirí lar ayaú-binu təngh. So hwūb a rəg ya jiri janaʒa wú ba sə bō dā wai hā-hn – sō máng a kán k’ənu nyé gbād bu-ʒəun. Á yád nyé gbád mpər-ʒəun má tot ná swa-yín <hesitation> e. g um ʒə wa-hn ʒəun sō máng kú ná tót jaí sō máng ʒəun ka-h- yá sánaú n d’əg dá ʒə bəg-ʒəu ʒá ʒə baī, a rəgya shə a hūn rəg ʒə kú aké vak. Kú rəg pān vó a ré bá a hūn shə bəg sha’shá-ī nəm maré awú aka-n hūn shə a rəg hūn bəg sha’-sha-ī nəm jiri kai máng a d’əg buʒəun a rəg k’əp kiní kai máng a d’əg buʒəm a rəg k’əp kini byaú rəg kinaú ʒəun rī. To, bəg ba sə shə rəg sá mmi n rəg fak dōdri n mma dwák ayaú kinaú baá – a ku̇rúmàm. Ba n ka-h ʒəm ak-h sá mmī a mmá b’eí n dəg wunʒa mmí kú kad mmí jiri bəg-ʒəun n bəg ba ké nəm. Mmá bəg buʒəu nəm aké vak wunʒa mmí má kád jiri wān mmá ʒə ba ké nʒə rəg yí wunʒa mmí, dōd mmí t’ən daún aʒəngh. Rəg dōd mmí jiri kaí máng ku waí mpaər nəm ńn t’əngh n kád ʒə jiri bá sə shə bə bəgri bam, kú we-í na nəm n sán kō sán, ku yé na nəm nsa rəg ʒə kú ba aku rəg vak a be mmí rí n b’eí n b’eí n b’eí vak nán nka bəg wán nəm aké vak n shad ʒə nʒə yi ku. Kinaú mma ʒə buʒəun nke vō mmí rí, aké nnor mmí rí n n ʒə n ʒə yi wúnʒa mmí ʒəun bá ké dōd-mí təngh. Mma dwak aké kinaú ʒəun rí, n bəg bú nəm ake vək mma gab-vo kō nyi ba rəg yak bu-hūní jé a bəg rəg wai funí k’au bəg ri, kō m b’əí waí ba-jaú í bəg bəg hō nʒəu-aʒənu n d’əg na ʒán ʒəun abé ʒəun rí má dōd yi trí í bəg bəg hō ʒangk, n wá ʒan n lál jiri jaú bəg ba í bəg bak jak rí so í bəg bəg wǔn-shaí, n vēn-venu yeí n vén-vén bú bá shə rəg dōd mmí ake bəgkiní.